Albatta, organik mahsulotlar, sabzavotlar qimmatroq bo'ladi. Lekin, bu ularni narx, i sotib olishga arziydi, chunki ularda har xil sintetik vitaminlar yo'q. Ya'ni, kimyoviy moddalar qo'shib ishlanmagan bo'ladi. Bu esa insonni har xil kasalliklarga chalinishidan ayniqsa, semizlikka duch kelishidan saqlaydi.